Rahmat! Bilmayman sensiz nima qilardim. Menga har doim boshimga tashvish tushganda yordam beroladigan yagona insonim sensan. Yaxshiyam, bu dunyoda bor ekansan. Meni har qanday tushunmovchilikdan, har qanday xavf- xatardan ximoya qilasan har doim. Agar sen bo'lmaganingda bularni bir o'zim yengib o'tolmasdim.